Ndikka mi hettindoo gimiiji ɗi zamani gam ɗi ɓurii wodugo kuujeji nafaiɗi. Gimiiji zamani e ɗon mari kujeeji zamani, ɗi hannde.